Daafeŋolu minnu ye a loŋ i tariyaata, aniŋ minnu naafata ñankonkoŋo maŋ tariyaa, kaanaa maŋ tariyaa, banboo fanaa maŋ tariyaa, minnu tariyaata, jatoo, soloo, saŋo, suluo, sewoo wolu le triyaata.